Dum do sanya sange majum on be garaaji je taw-taw mai vurtinta ha bandu majum. Taw-taw do sanya be juude majum je dum mari ha bandu mahi ko ha ledde ko ha babal je wala himbe latta totton on babal jonde majum. Kala ndabbawa ko nandi buubi, chufi, ko kowoowe je nasti nder sange taw-taw pat dum warti nyamdu majum, sai taw-taw mai heba nyama dum. taw-taw dudai vurtugo yaha tefa nyamdu kanjum kam kala ko nasti sange majum pat sai di nyama dum di haara.